nsé ndárá úsén emàmà amì akẽnẽ ìmémé elũd se am̃í nsẽnyéné, ucḥóló ùsẽn emaña mm̃awó ndàña ánye adé amí nkẽdẽp ebód, úsúuìní, ùbọk alinuémé sé ndẽp ebod ami ndép ùñen, nlálókó mkpáráwá, nkókó ùfán am̃í nlókọ úfọk. Awásí elíguóngó ébímó ajìd ìdìa, ìtáa, ìñwọñg nnadép úkóọ. nnadẽp mme nsionsiò mmẽñ sé agwõ kélé kẽkẽ ákámè inwọñgọ iñúng íkóp íném idém ámi ndép. Nnàkód aku-Áwasí kéed ánye àlibóng, akàm, bong-àkám amã ájíd ìbõnõ ìdiá ùchólọ ade. Usén idẽ asedé ùsén inémélud, ùsén adẽ asé adé usé idárá, edíá uchóló adé mfón-mfón mm̃e ag̱wo etə̃ éwó kú-usén emáná ami adé akádém enúng esúk eká-eká isó. Akáng ifén ewó ntoóm adíá mi súk-sé diá ntélé ó amí ndía mmẽ nèkẽ nsé mbéné mkpó usén emáná amí anyẽ ajáyá akéné inõméchid sé ami nse mkópì kóló. ùsén émáná asé àfón ètí-etí ewó akán úsén mkpã. Nták ìdárá ùsén émãná àgwò sé ké adẽ mán otódẽ áném ìdẽm àmó esit nè mmúfán amó, ádárá mmé ùfán amó édárá kéed né ánye, ánye núng àdárá kéed né úfán ámo mm̃e sé ndép mmé nsíó-nsíó mkpó èkámá èdiá ùchọlọ adé. Ikwéngéké mm̃ọ mkpó sé amí nsai adé, mmé sé ndép nyá, ndép efiàd, nuñg ukọd ké ádùng ké akáíkál. ndép ukọd ekóló ùkọd nwóng itũng ajid mí mmé asinúng èmá ùtọ ukód ntélé enwoñgó. Ntùk m̃kpáráwá ekpé ali, ewì iyò ke mkpo àfo àmi àfó anéké sé anám abọhọ nuñg sọk nam̃ ná ákám, nná dép mkpó eséké fuúd nsúkikáng agúọ atíké am̃o ekámá fuúd ékób, idém am̃o ìnéméchid èdáká kú-utó nták adé mmé néké nsè mmá inám ìdárá ùsén èmáná ányé afón.